والله المعتقد المهم اللي أبغى أعلمه للناس ان انت اذا عملت عمل لازم تعمله بطريقه كامله من غير تقصير بس اشتغل شغلك بطريقة كاملة لان ربك يشوفك